נקhtar נكون אכתר דכאא, חית אזדכאא יפתחלכ אלפרס, יכדר יסתע'דכ ת'ג'יב חתא אששהרה, אמה אלעקס מדארוריש אזדכאא קיסע'דכ תהל אלמשاكل ותעיש חייאה אעדל, בנילמה אששהרה בלעקל מומכנת דמר חייאתכ.